Ga passeport gara go bu gajahoor, bépur ésuk yiya boon écé ésuk ya kuhi kuhi ébuto yiya miin uñumé éŋa miin ujahoor, yo yoomé mukaninay moliil mara alunlum.